لو سمحت صراحة ودي أقولك شي بس لا تزعل مني ولا تاخذ في خاطرك مني يعني أتمنى إنك تتقبل مني الكلام بصدر رحب، حنا إخوان صراحة أنا أحاول أركز في الشغل وأنت تشتتني لما تتكلم معاي كل شوي وقت الدوام، فيعني أستأذنك نقلل الكلام أثناء الدوام وخليه مثلاً أوقات الغدا، أوقات الراحة هذا أفضل لي ولك عشان نأدي شغلنا بشكل أفضل، الله يسعدك يارب.